Yo firigo a na branzéné anga rono prisi gna a na a koura ké ya woutou a na ro prizi, yogni yéyi i na réglateur gna rono prise ké apres i na yila a sotini réglateur, yo firigo nkéηa ηi simana a koumini koundougna. Dijoncteur ké ya karaηa angana léfi a na yankhandi angata moula anga koumou. wala angana léf kha a na débranché bakka prize ké a na kara kha pourna koumou kenké a na sotini féyé ké ya prize ké ya kou do yinbé na kati rini.